नवा शहर म जाब त आऊ सरोजनी कमल ल उपयोग करे। बर थोड़ा संघर्ष हो सकत हे जैसे कि कुछ टिप देह गेस है। ओला याद रखना पढ़ी जैसे कि गूगल मैप लोकप्रिय ऐप है। जैसे कि तुमान ल बस ट्रेन आऊ सरोजनी कमल के बारे। में विस्तृत जानकारी देते तुमान अपन यात्रा के योजना बना सकत ह। रियल टाइम म ट्रैक कर सकत ह। स्थानीय परिवहन ऐप से जो तुमान ल अधिक जानकारी देते।